ס'איז דא א געוויסע חי' וואס מ'קען רופן די וואסער בער <hesitation> וואס ער קען דורכלעבן זייער הייסע צייטן, ביי טוהן עפעס וואס הייסט א טאן וואו זיין עסן מע-מעטעבוליזים ווערט זייער שטאט און ער <hesitation> ס'ווארט בוז ס'ווערט אביסל ווייניגער הייס און ס'קען ווייטער צוריק טרינקען.